Nuul buelt- buelt tiburón, lagart este ba de nist, chlaꞌnolilaꞌ ba'a ba nistə <hesitation> nerakb nil ke bel nis camaron este shira sto dirawbaꞌo bendallaꞌ, <hesitation> niraw buen nichureraꞌbayeꞌ lalleꞌ pareyi camaron, bi nora lo nis lo nisdoꞌ bayꞌl, pesti irabuelt to bi buel lexawaꞌ pare camaron laoga kari per ya los demazi erugakbaꞌ dis, urabadislo lo nis yiraꞌ ba diidoꞌ lo nis sieromano pero ronisaꞌ dilachaꞌalaꞌoba' <noise> norisaꞌ dilayachoronilaꞌ mabell. <noise>